اه أفضل إجازة عندي أو أكتر يعني وقت إجازة نفضله اللي هو إجازة اه الصيف، اه الحق يعني بحب أجواء الصيف الحارة والبحر والشواطئ، يعني اه شعور جميل يعني وتتجدد فيه نفسية وهيك وتقدر يعني ترجع بعدها لعملك وقرايتك بكامل النشاط والحيوية.